Tevina nanajani, chí nali ku lonieni xu xhinanixi kuele tenanikajan ac <hesitation> 'ó, tola kuai kuexhia c nchí kenchi i okaño, latayenxi kikai kilalikinxi, tena nenchí ku nguelta ñenchí unian lalikichí teuka nanie katayéti kañuna ñoo teká ñuchia nani, niñexu niñe lalikinxhi teyeni kulunxhichí, tenekalaxhi kuanxhi abuelitonchi nikala i iin dela'a nikeneí, ninchi li ichí chiva luxhite xhinani alahí uni xhila nanio laliki xu'ú.